Laha handeha hamonjy planeta vaovao ategna <noise> da tena maro tokoa ny raha tokony hatao aohan'ny handehana agny e, ohatsy nga amin'ny fomba fiankanjotenga igny zayafa atao hovay mba hifanaraky amin'ny toetsin'gnolo toetrandro agny toetany agny e, minday avao ategna hany hoany tenga agny satria tsy haitenga ny rah ho hay hany agny